די ערשטע זאך איז צו רעדן מיט די קינדער און זיי לאזן וויסן און געבן די וואוסנשאפט ווי שווער ס'קען זיין פאר אנדערע מענטשן און מ- מאכן א פראגראם דערפון. אויך איז זייער וויכטיג צו האבן א ערוואקסענע דארטן ווי די קינדער שפילן זיך צו זען אויב איינער ווערט טאקע וויי געטון אדער געטשעפעט דורך אנדערע קינדער און מ'דארף זיך אריינמישן אין עס און געבן הילף פאר צוקלאפטע קינדער אדער פאר קינדער וואס האבן א פראבלעם און דאס מאכט זיי טשעפענען אנדערע קינדער.